Sɛ epɛ dɛ eyɛ keeki a, odzi kan, dza ͻwͻ dɛ e - ehwehwɛ yɛ w'akadze a edze bɛyɛ. ͻwͻ dɛ inya wo isiam, ͻwͻ dɛ inya esikyir, ͻwͻ dɛ inya wo nkyirefuwa, ͻwͻ dɛ inya biribi a yɛfrɛ no 'baking powder', ͻwͻ dɛ inya nkyen, na afei, ͻwͻ dɛ inya bata anaa magerin na inya wo 'vanilla', na inya merekye so. Afei, edze ne nyina bɛbobͻ mu na ayɛ keeki no na atow.